E la ku xen júu lⱥ e xin cultuura júu e xin cultura e kiee’ e e <hesitation> e dse lí la gá’ guóo’ go iö’ re fáá’ra go iä’ país kiééra fa’ ju ñíi’ bii ñóo la jy tý í’ e xa bi ñóó la jy tý í’ e xa bii ñóo e <hesitation> e ‘nⱥ’ dsa ga la köö juyy o ga la köö estado re fáá’ra jö ga la köö je ree guóó’ go iä’ a la köö íi lɇ tý í’ e tyna e tý í’ e dse lí ru’ e re mi gáá na juiira e dse ñí’ dsa guóó’ ejö ‘nɇɇ’ köö ii re fáá’ra jö e <hesitation> e köö ii e fáá’ra jö e köö i re fáá’ra jö e dse lí juó’ e e <hesitation> dse <hesitation> dse kú’n í’ kiéérá’ kiä’náá’ júu jö kie, kie júu jö e xa ká’ my xa jmýy la ku xen jiá’ ká’ júu e ‘myy ere fáá’ra jö lajy e ga dsali uín ejö jia’ lɇ la ku xen e tɇɇ ú’ dsa e jmí’ lɇ e dsa jáa dse jïï ú’ dsa xii’ i xen jmýy re nɇ, a jiama’ ree lɇ re fáá’ra jia’ lɇ cultura kiee’ jiáka ú’na jia’ ká’ dsa, jia’ estado ajia’ ree lɇ kiä náá’ la ku xen jnáá’ i la’ la kuu. Ta jmí’ kié’ lɇ la ku e dseli xen jóo dsa kö’ dseli xen xiüü kié’ dsa dsel xen jöo dsa la kää je re lɇ kié’ dsa jmáá oo ta jmí lɇ dse xen xii’ píi’ ta jmí’ lɇ tý í’ kiee’ dsa xen mý i dse xíi e dse xen xiüü kien i xen dsa i ajia’, ajia’ <hesitation> a jia’ tüü’ tá’ la’ e dse uí’ xiüü kié’ ejö tý í’ kiee’ dsa ka dxáá dsa i xen la ku xen i <hesitation> e jia’ re lí fó’ kö’ llⱥ’ e dse í kié’dsa jmⱥⱥ oo kö’ jan mý e la dse ejö, e jö tý í’ e xa ra fáá’ra jö ki jmáá dxii e re lí ejö, i kiela’ la kú enɇ ta jmí’ lɇ la ku mý féé’ la ku a la köö jmýy re fáá’ra jö xa ta jmí’ lɇ la köö tý í’ kiee’ dsa, tý í’ kieera re fáá’ra jö la kúe e dse kí’ jmýy e dse li xen dsa e jmóo dsa jyn dsí dsa kö’ jmóo dsa mý feé´’ re fáá’ra jö i kie’ la’ laku dsa i dse kú’n la ku jmýy e jmóo güáá’ e ka tɇɇ ú’ e kie’ jmóo my féé’ e jö cultura kie’ ka dxáa dsa jö cultura e xa, tý í’ e xa refáá’ra jö jóo guóó’ go iä’ e kiela’ la kú nɇɇ e xen dsa é lajyn dsa i é’ süü e ta jmí’ lɇ ii e dsan kö’ a la köö ii e re lɇ e tyy dsa e dsa dsa e xin danza fá’tá’ juñíi’ o baile. E lót’a ju ñíi’ re fáá’ra jö to jnáá’ ju jmíi kieerá’ e fa´rá’ e dsan o e dsánáá’ la nɇ re lɇ re fáá’ra jö nɇ bii ñóó ii júu jö xa kie ta jmí’ lɇ ba la kö ii e dse tyn dsa ga la kö juyy re fáá’ra jö la ku xen e jnáá’ juyy kiéér’an lⱥ juyy jé náá’rá’ re fáá’ra jö nɇ, ty i’ kieráá’ e la ku xen júu e my lún nɇ júu e tɇ dsa ú’ dsa e ‘nⱥ’ dse ngýy náá’ ba my e ‘nⱥ’ dse xíi’rá’ xáá jmii a jia’ re juu e re tý míi re kö fi jö tu jiá’ je dse no dse jïï ú’ la’ re lɇ ty í’ kiee’ dsa jáaá i kiela’ la ku dse tý my féé’, ñóo my féé’ dse ty la kö ji ñi tý í’ e xa re fáá’ra jö nɇ, la ku xen e fáá’ra e dse guá’ jmýy la’ faa’rá’ semana santa jöi to ja yy my féé’ kö e kiee’ dse tý kie ‘lyi fá’ dsa la nɇ fá’dsa todo santo fá’dsa i ló juñíi’ jö to jnáá’ fáá’rá’ e nɇɇ jmýy kiee’ ‘lyy e jö my féé’ ejö tý í’ xa kié’ dsa re fá’ra jmóo dsa jïi ï éé’ dsa i e fá’ mi fé’n tá’ ki fá’ta’ xa júu e ló dsa jáaá e ku já ku gíi ‘lii e jmóo jyn dsí kiä’ jyn ‘lii kien i jún la jyn sun ‘jnáá’ dsa i xen i re jún kié re fáá’ra jö. La’ lɇ tý í’ e xa e la ku xen mý féé’ ga la Köö juyy xen santo kien <hesitation> kién juyy re fáá’ra e jö my féé’ e jmóo e jyn dsíla jyn sún dsa ekie la’ kö’ ga la köö religión re fáá’ra jö a la köö religión xa a la köö ii guó’ xa ga la köö juyy e jö, la nɇ ‘nɇɇ’ re lɇ náá’ rá’ jnáá’ kiä’náá’ cultura e xin cultura tý í’ jï e nɇ ‘nɇɇ’ e maa jná, la kuro’ xen júu kiee’ e dxénaáá’ dsa tá kö’ la ku xen e dxénáá’ dsa tá e jö tý i’ kieerá’ e lló’ jiñi e dse ñíi’ lajyn sún juyye jö én dsa tá e my líi my la xá í’ kié’ e my lii e my á my ngýn lajy tá júu ejö, ejö kienáá’ e dse lin dsa tá kienáá’ e kö jiñi jö ajia’ re lí fó’ e re kö wÿÿ köö jiñoi ba ‘nɇɇ’ e dxénáá’ dsa tá dxénaá’ la jy dsa tá re fáá’ra jö i mi ki juyy i dse lín cuenta kö jiñi e kieña’ la kú e dxénaá´’ nɇɇ la ku i xin den nɇɇ i kien ñó’ dxáá’ municipio kö’ e kieña’ la’ la jy sún dsa e dse ñíí’ jmýy je dse xa eleción o votación xin juñíi’ re fá’ra jö a exa ju jmíi e re era júu jö, la jyn sún dsa dse dsóo dsí. E je dxén tá’ je <hesitation> je e dse li juýy dsa xen kié’ i i i dsa í dsa tá jö la nɇ re lɇ tý í’ kiéerá’ jnáá la jyn dsa i mi ki e ‘ny jiñi júu kiee’ den kie ‘ny jiñi e dse tá’ den e jö la nɇ ‘nɇɇ’ re lɇ júu kiee’ dsa ta e nɇ re lɇ júu jö e dsoo dsín jná, la kuro’ xen júu kiee’ e ä júu re fáá’ra jö nɇ e la dse noo jiñi, sýn dsa tá ‘mýy kiä’ dsa ta jáaá i dse uɇɇ e dseli xa e jmⱥⱥrá’ my jmýy, my jmýy xin e iäärá’ tü, ‘ny jmýy uíi jiñi o e jan gá, ta jmí lɇ tý í’ kiee’ la köö guóó’ xen ú’náá’ i jmóo ján ga i xen ú’náá’ i jmóo my líi my guó jiñi jö e jö tý í’ kiéé’ rá’ e xa í’ kieerá’ e dxénáá’ míi ná’ guoo juiira e la jóó’ e re ienáá’ jmyy jiñi jo juá’n kie’ ta jmí lɇ e re kä re jïï naá’ kö’ ku kiää ku ténáá’ e jö ba e jmⱥⱥ rá e lɇ la’ e nɇ nɇɇ’ e dsoo dsín jná júu kiee’ e ä júu <hesitation> júu kiee’ my jmýy júu kiee’ juyy kieerá’, la nɇ tⱥ náá’ jnáá’ dsa jmií.